﻿Opaete kua <hesitation> teko, ani opaete kua téta reta ñima, oyeyaguema, arakaeguema, oime jokununga iya reta, amope yaesa ani jei, oyesaka yande reta, jukuareta <hesitation> amoape yakiyeayae, oimeviko jeta vaera ipuere mbaere yandemboe, ani oesaka yande ikavigue, esa jaeramo jaereta oyesauka, ani oyekuauka yande, mbaetiko pisiiva jare jokua nunga retako oime ñoguinoi jokoropi oyembongueta